फ्रांसीसी क्रांति सत्रह सौ नवासी मा शुरू भई हती। और यह केवल फ्रांस तक सीमित नहीं रही। बल्कि पूरे यूरोप मा राजनीतिक और सामाजिक बदलाव को कारण बन गई। ई क्रांति राजशाही की समाप्ति संवैधानिक अधिकारो का स्थापना और लोकतंत्र के प्रति बढ़ती आकांक्षाओ के प्रति भी। मेरी एंटोनेट की गर्दन कटान के साथई ये साबित भओ की सत्ता में बैठे लोग भी अब सुरक्षित नहीं हते। ई क्रांति को प्रभाव पूरे यूरोप पर परो। और एसे नेपोलियन बोनापार्ट को उत्थान हुई गओ। जिने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतान को फैलाओ हातो। और पूरे नेपोलियन युद्ध की शुरूआत नेपोलियन बोनापार्ट ने ही करी हती।